د نور بښل زموږ په ژوند کې ډير ارزښت لري. له دې کار سره به موږ، یو سکون تر لاسه کړو ځکه چې موږ به د هغوی په اړه فکر نه کوو او خپل د ژوند چارې به ښې پرمخ بیاییو. که موږ د نورو په اړه، دا چې هغوی له موږ سره څه کړي دي دایماً فکر وکړو نو د خپل ژوند چارې به مو ګډوډې وي او ذهني ذهني ډول به له هغوی سره درګیره واوسیګو. نو زه په یوه جمله کې ویلی شم چې د نورو بښل د ځان بښل دي.